Wonisun akishinii kakart, sagale mal ishinii godeet, haraka ihamaatu, sagali jiituut haraka hamaat. duum wonisun mal akasat itmidaasen gosaati wonbiri kasaleesitii kasagale yakit bineesa iyo won dibi ta sagale yakit yote hiijesiti duubaten sagalen guya biri teetie ka ishin ihamaan.